E fahafantarako e masina fanzera lamba da raha <hesitation> miodikodiny zay izy, da asina <hesitation> taretry zany gname sisiny, da misy fanzaitry zay, de alay zany e lamba hampomba ambanigny fanjaitry igny da arosin'e tagna da aodikodikodigny igny raha igny da voazaitry e lamba, indrindra e lamba tretry,e lamba tataky, iza e fahafantarako enazy fanzaira lamba.